صابن اک بہت اہم چیز ہے جو ساڈے جیون وچ ہر روز برتی جاندا ہے۔ ایہ ساڈے نوں صاف ستھرا رکھنے وچ مدد کردا ہے۔ صابن دا سب توں وڈا مقصد ساڈے شریر نوں، ساڈے ہتھاں نوں اتے ساڈے چہرے نوں گندگی تے بیکٹیریا توں بچاؤنا ہے۔ <noise> جدوں اسی باہر جاندے ہاں یا کھانا پینا یا کم کرنا تے اتھوں ساڈے نال بہت سارے جراثیم آپنیاں ہتھاں دے ذریعے نال آ جاندے ہن۔ <noise> صابن صرف صحت لئی ہی نہیں، جے اسی ہتھ دھون لئی صابن وارتے ہاں تاں ایہ بہت ضروری ہے۔ باہر توں ہتھاں اُتے بیکٹیریا اتے ہور چیزاں ساڈے شریر وچ داخل نہیں ہو سکدیاں۔ ایہ ساڈے نوں بیماریوں توں بچاؤندا ہے۔ بچیاں نوں سکول کھیڈن سمیت ہتھ دھون لئی صابن دی ورتوں کروانی چاہیدی ہے۔ تاں جو صحت مند رہ سکدے ہن۔